Rehefa avy <hesitation> novolosana ny akoho dia tetehana. Sasàna madio, esorina ny tsinainy sy ny atiny izay tsy fihinana ao anatiny, ary arotsaka ao anatin'ny vilany miaraka amin'ny <hesitation> sakamalaho sy ny saosy voatabia. Dia andrahoina ho masaka.